غنبغي نكون طائر النسر حيت كيعجبني ملي كيكون كيفرج الجناح ديالو والريش ديالو وكيطير بواحد الطريقة خصوصا ملي مكيبقاش يحرك الجناحين، كيطير بواحد الحرية وواحد القوة وواحد الجمال